Sɛ ɔwɔ dɛ metsena "island" anaa asaase kɛsɛɛ bi do a ndzɛma enum a medze bɔkɔ, kor bɛyɛ nsu inyim dɛ "island" de ne do yɛ hyew ankasa. Ewia kɛsɛɛ na ɔbɔ na datse na ɔwɔ hɔ koraa so no do yɛ hyew. Ne dɛm ntsi mehia nsu ɔbordo, nsu a ɔdɔɔso ara yie na ɔbɔso m' afe mpo ma abor na medze akɔ. <noise> Osiandɛ hɔ de mehia nsu a mɔnom. Dza otsia ebien so bɛyɛ edziban. Medze edziban a ɔbɔso m' afe ma ɔabor akɔ osiandɛ ɔyɛ dɛn a afe dze kɔm bɛdze wo. Dza otsia ebiasa mede bɔkɔ yɛ mbɔbowa a mehyɛ a ɔbɛka mo kotodwe a abowa biara ka me a koraa a onnya me tse dɛ abowa ɔwɔ ka me a onnya me ntsi no na mede bɔkɔ. Mewie na ma sanso medze sekan a ano yɛ nam aka mo ho kɔ, mɛyɛ ne dɛm ama sɛ abowa bi yɛ dɛ ɔnye me rebedi esi a menye no a- akɔ. Na mɛsanso apɛ adze bi a medze ndur bo gu m' ndur mede ndur so bɔkɔ na ma me tsir paa m', biribi nyi a metum manom mennko ewu annda hɔ.